Injo pole bajung utanga nu biasa na, intu punna nu arak mento di kanre <hesitation> sessa pa punna di hoja iya kodong, <hesitation> injo pole pippisia, biasa intu pole na arakki angnganre pippisi, ou ambusi hattu pahosi pi i na riek, injo pun punna sitte jaki ri kokoa, punna hattu pahosi i, intu biasa intu ri kaju-kaju nu mallinga, nu <hesitation> nu lohea mo tananna biasa ri kajunna, ri poko' na, <hesitation> kunjo ngasek mi intu sekre pippisi a, tapi iyaminjo kusakring pippisia, nu biasa nakke nu anre ku usse i nu pippisi apamo intu mae, nu ku sua karappung-rappung tokja, ka nakua taua ou nu takracunga ko bela, na na mate ko intu nganre pippisi, tapi injo kusakring pippisi anua injo, pippisi nu putea, bou nu nyamang mentodo, tapi iyami injo <hesitation> andana ja kapang sikali sitaung na riek, pahosi toppi, itupun punna riek ji, punna tala na roroang jaki bahi ou kodong anre ja intu pole di uppae, tapi iya injo pole punna riek tu akbalu, <hesitation> suli kamua injo polea, <hesitation> na pippisi ja, injo intu pole anua, <hesitation> tetanggaku, punna nguppa i pippisi, ku kua nakke do, <hesitation> sare-sare sae intu mae pippisi nu, <hesitation> mae isse na balu, na sulik na tok polea ta ruang pulo sakbu, na si kangkang ji, massuku nakke <hesitation> paka gratis mi injo mae do injo pole injo <hesitation> anua <hesitation> pettes iya. <hesitation> ta sikali mento kpang sitaung, tapi punna sikali ambua injo pattes iya, iyamintu <hesitation> ak-akrasa pettes mami taua, <hesitation> injo pole pettes iya punna bulang appa, bulang limai, <hesitation> sempona, biasa riek injo ansarea, tapi punna ni kua bulang annang, bulang tuju lampa naik, <hesitation> sulik pa iya ta lima sakbu sekre, ou ku kua nakke injo kusakring pattes iya, <hesitation> na ngai kamua injo pole taua, iya tokmo nu rasa <hesitation> iya tokmo pole sulik, iya tokmo pole nu su-sessaki hojai.